Bɛkasɛ calculator a, calculator aayɛ ne ho afidie ketewa bi a bɛde yɛ Maths <hesitation> ade titire a bɛde yɛ aa ne sɛ calculator deɛ bɛde yɛ Maths, bɛde yɛ Maths nti bia bɛma wo 1+1 a, wobɔ no calculator he so a ne waanya answer no. <hesitation> Nti bi te sɛ bɛma wo Maths bi a ɔyɛ dene a wobobɔ bobɔ numbers no nyinaa a na waabobɔ deɛ pɛpɛ akyerɛ, bi te sɛ; sɛ ɛyɛ plus (+) oo, ɛyɛ minus (-) oo, sɛ ɛyɛ ntefirimu ooo, sɛ wookyɛ mu ooo, division (÷) <hesitation> nti yɛde deɛ calculator ɛyɛ Maths, ade titire paa calculator ɛyɛ aa ne sɛ bɛde yɛ Maths. Ne bi te sɛ wokɔ store bi mu ɛɛkɔtɔ adeɛ a bɛtumi de calculator no bɔ, sɛ ebiaa sotɔɔ wei 2 cedis, wotɔɔ wei 3 cedis, wotɔɔ wei 5 cedis. Bɛde bobɔ a na bɛkeka si ani a na baahu sika dodoɔ a ɛwɔ sɛ wotua. Nti adeɛ a bɛde calculator yɛ aa ne no.